Min nen tumi laɓanung shee wulanung, min nee tumi laɓanung minshi dabamaale tumii, mii laɓanungmi, mii tanghe lulkoo ka ɓiɓi nywaamiyo, nfaanaa mi taa kerere. Mii nee tumi mii wula nung ti Gomnati mii wulanung mii wulanung ti yelaa ere nii kparem, mii kpaare makaranta ti yimangmi. Nyimangmi kani muri ni nee makaranta tin kpareni makarantanin mi, kween nungka daɓamaale daa tumi ka ni folem tumi kii gomnatii; to laɓanung kamin laɓalee min tanghee she nyimangmi, waa yilli voro ka nyimanghii mud waa ni mud, weyya ɗonaa teen shanka naa teenaa ti voona, ni munii nu. Kween tumi kamin nee she nungkamin nee min daɓa maaleen daa uli mi kaŋ uli, jubli ɗiikung, mi ti loo laɓanungmii, juɓli ɗiikung miti loo tumi mii kaminloo nee, mang nee mwanaŋɓwee shooka minloo daɓa maale tumii, shong ɓakwee ɓo, shong mangle nu, mangɓwee shoka minloo daɓa maale tumii, ɓakii gomanati voro ka naa yia dele nyween she, nan deele, laɓanung kina kam, laɓanung kina ntumi kaami dele nyweeɓo beeka min ɓwermiinu, nywee deenu, ɓeeka min ɓwereɓo, mi ti lwee, kuurin yin maaren ka mi ere laɓanunghin yoo, nywaa laɓanunghi deenu. Kween nung kan eeren loo tumi kaminloo nee.